Kua mimba kuireta ipirereguinoi yu, ipomo jokua yu, jaema oipotai posi oi yave oyembovava jaema omombo iyu yandere aniara kia oya jeje jokurai jae oñoraro.